Itagnao ngia za boka ngia nahareny nahareny zahy tagny oe ana zagny niakatra grady niakatra zagny ena ke za ngia manontagny ana mankory nge nahatonga agnao lasana tany za ko mbo te agnagno boka za itagnao io mbo tegna itako mafinaritra sady tsara nga mahita nahy za miakatry ze mbo tiagnagno tegna mbo ambarambarao za edy ngia lalagna nahatongavana tagny azafady é.